Edziban a mepɛ paa yɛ garekae na muoko. Iyi ne nyɛe mu no, idzi kan dze nsu si gya do ma ohur. Nsu no hur a edzi wo gare gu mu na inu mu na itwuw ma ͻyɛ dɛ mbrɛ wankasa epɛ no. Iwie no dɛm a, edze muoko, anwew na tomatoes bͻ mu na edwow no wͻ asanka mu ma ͻno so fe kama. Afei, itum dze nam ka ho na idzi wo gare na muoko dwowee no.